ଏପ୍ରିଲ ମାସା ଵିଶାଯରେ ଭାଵନ୍ତୁ କାନା ଅପଡାଂକା ମନା ରିଯାସୀ। ଏପ୍ରିଲ କହିଲ ଦେ ମୁରା ମନେ ଏପ୍ରିଲ, ପ୍ରିଲ, ଫୂଲ ଦେ, ଅଲପା ଵର୍ଷା, ଏବମ, ପ୍ରାକୁତିଯା, ଅନ୍ଯାନ୍ଯା, ଚମାକା ମନେ ପଡେ।